Ilà ñy maritô, hipehapehaa ñy raha amboarinteña, manahakan'izao teña lafa hamboatsy sezy, hamboatsy latabo, hamboatsy traño mila maritôhipeha vy reñy, na manahakan'izao koa teña andagiliz'iañe, na aminy ñy tanà misy anteña eñe, ilà raha rey atao fipeha la.